Tsy fantatro raha mahare maharary ny zavamaniry fa fantatro kosa hoe tsy manana ny fitatitra oha- toy ny <hesitation> biby ny zavamaniry. Tsy manana atidoha koa moa ry zareo, ny atidoha moa ho an’ny <hesitation> ho an’ny olombelona sy ny biby no <hesitation> mibaiko ny fandrenesana maharary.